Laratendu do mari babal kunnugo ha bandu mai, to goddo biddi kunnan lara ko yidi pat. ha bandu mai don kolba je hollata hoto kala ko goddo yidi lara pat daga ko nandi fijirde tamre, ko talel-talel ko gimi be womarde. bedo hauta tele be hite lantarki on, dum do mari boggol juddum je be hautata ha hite mai sai dum wadda goddo joda lara ko seinata mo.